عصري فلسفه وایي چې "مطلق حقیقت" ښایي بیخي موجود نه وي او زموږ پوهه همیشه نسبي ده. د "معرفت نظریه" هم وايي چې زموږ پوهه تل د حواسو، زبې او تفسیر له لارې فلتر سوې وي. دا فلترونه بشپړ حقیقت ته لاسرسی محدودوي. ځینې سیستمونه، لکه: د انسان ذهن، هوا پېزندنه، ټولنیز تعاملات دومره پېچلي دي چي د ټولو جزیاتو بشپړه پېزندنه عملي نه ده.